ཉ་མ ཉ་མ ལུང་པོ གཅིག ན། མེ་གནས་པོ གཅིག ནུ ཕ་གི་ཕྱ་བཞེན་ཐེང་དོ བལྟ། ཏེའུ་ཀུ སི་ནམ་ལོ ཨིན་ རུང་ ལ་ལོག་ཁོག་ཐེ་གི། སེམས་འཕམ་ དེ་གི ཀུག་ གཅིག ན་གུ་ཐེ་གི། ཀུག་ ཐང ལོ དོག ཐུག ཐི ཀབ་ཏོ ཨིན། ནམ་ཆ་མི་དོག དུ་ ཐི ཀབ་ས་ལ། ཏེའུ་ནག་ལ ཀུག་གི ལག་སྤང་ཁའ་ཐེན་དེ་གི། གཅིག་ལོ་ཁན་ཐེན་པོ་ཆེ་ནག་ལོ ལབ་སེ། ཆེ་ལོ་ཁན་གུ་པོ་ལབ་ཏི ལ་བས་ཀབ་ཨོ་དི། ཏེའུ་ཨོ་དི་མེ་གི དེ་ལ་བོ་བལྟ། ནག་ལོ་ཟེན་ཁན་ད མེང་གོ་དེ་བཟང་ནག་ལོ། ཛོམ་བོ་ལིན་གི ནུ སིམ་ཆ་དི་ཆུ ཐམ་ཆའ་གི། ཀེ་ནག་གི ཐོག་ཆུ ཡང་ན་ཁོང་ཆུ་ནམ་པོ། ཀུག་ཀབ་ཆུ་པོ དེམ་གཅིག་ནག་ལོ་ན་སྔགས། ལབ་ཏི་སུ་བའི་ཀབ་སུ་དེ་ཨོ་དེ་ལྷ་གི་ཡ་ཁུ་ལོ། ཨོ་དི ཕན་བོ ཨིན་ ཏེའུ་ཨོ་ན་ལ ཕ་ཏའ་ཀུ་ནམ་ལོ། ཧེན་རུ སིམ་ཆང་དི་ཆུ་ནམ་གཅིག་ཁོག། ཀབ་ཏེ་ ཡ་ན་ཁུ་གི་ལུ་གུ་དི་ཆུ་སིམ་ཅན། དི་ཆུ་ནམ་པོ སེཤེན་གྱུ་དོ བལྟ།